إنك تعيش حياة جيدة معناها إنك تعيش مرتاح ومبسوط وما بس بفلوس لكن بالراحة النفسية والرضا، يعني تكون قنوع بما عندك، تحب الناس اللي حولك، وتحقق أهدافك الصغيرة قبل الكبيرة، تهتم بصحتك وتعيش بسلام مع نفسك ومع اللي حواليك. التوازن بين الشغل والعائلة والراحة مهم بعد. ولا تنسى تحمد ربك على كل شي.